Go 'ä̀t'äji àjñǐñi yó artesania ngéjo t'ë̌zhi kájyo sèñi òngéjo lómîyo p'ö̌ji kja o ch'óma o pa nzhónoji kja jñǐñi jéga mbójiko

Dyó té'e k'ajñíni pëpjiji ná pǔnkü

K'â yá rí mü̂'ügö ngé m'ájkösódyé, dyém'a jókò tûnka k'ârínm'íti né'e

É réspetágoji yó të̌'ë k'a ná nójo

Àjníni k'a índzǔmü rí síji ngôñi, ñejo ndë̌chü go k'âra ñéjo ch'édyo

Nú pjíño k'a 'ët'ëji ñéch'e ngéjnu lǒta nà 'ä̀' 'ä̀nä nú pjém'e

Pjéko rí ts'â'a m'árá mbóküts'ü ná 'ùbi k'a mí ná sézhi, nú ñéch'e k'a venenoso

B'üb'ü ná nójo k'a rí né'egö́ ñá'a ndé nú tá'a í nú nána

"Í n'ém'e yó n'ém'e àjñíni ngéjo pástora k'a yà'b'í ndíxu né'm'e ñéjo xút'ǐ'i k'ájnaji ná dyë̌za k'a k'â'a k'ürü ñë'ë k'a tǜs'üji nú velo nú ndôñiji kjá ná töjoji. Ndé k'âra koyája né'me k'o jñó'o santiaguero k'odyámbi b'ë̌zo kǜjü'ü mbóne y të́jëji ná capa k'a nà mbája k'a ná ngézheji ts'ak'a kjézhe k'a ndéná mbája, mbôra né'm'eji k'o nú mbóne k'aja xíji ""espada"""

Yó jb'ítju ná khêzheji ná mbáxua khêzhi ímpájna ímbáyü

í gí né'ere xôrü k'ojápjipjá máxk'é jòk'ó rá híts'i. Rí né'e jòkó rá híts'i k'ayárípá'a

Pjéko rí né'e rá tjö̌ma k'a chö̌ma, gí né'e rá tö̌ma ólúlu k'á rá sí'ne gó k'a rá k'a ngǔmü ngéko ná jo'o í më'b'ü gá mbéñe

K'a móji kjá yó těga récha pára m'ò'o hângo né'eji

Rí né'egö rá 'íxi, rí né'egö porké ná 'ṑ'ō

Pjéko 'újni m'âyanú ndǘ'rü ná té 'ùni yó 'árro k'a 'ä̀t'äji ñéj ó café k'a síji porque nà së̌'ë, ñéje ó té k'a jñô'o tabaquillo k'ârí ñéje k'a të̌je mí ná jó'o k'a jiärü ngéko 'ùni k'ö̀jmé gú ndú'u k'a ná'a

Rí 'ä̀tk'ö ngóñi rí k'a tápjíño pára sí

Rí jích'i k'á rá yèd'ü k'a rá sǐ'i

Gé xíp'i, gé xíp'i ìnkípjuera yépjk'é pára sö̀'ñi, sö̀'ñipji

B'üb'ü yó të̌'ë k'ó hích'iji yó ts'ít'ǐ'i yó ts'íxút'ǐ'i pára dyàrá mézhi nú jñátjo

Yó animále k'o téji k'a ìjñíni: pjâdül, ngôñi, 'ä̀jnä, yó ts'íjme, yó rí k'oté'ek'o kjajñíni

K'arí kjó'o jângó rí pëpji rí tū́jm'ü ó tjṓ'ō ñéjo ó ndák'ü, m'ádyagö k'a mbépji àjñíni nděrí tū́jm'ü ó chíjch'aró k'â'a sîji má s'ùmp'a. Rá tū́jm'ü rá m'água para jä́pjü hǔmü k'a yó nguá'a para dyà'a para ndǚk'ü ndájma. Ngéko rá tëji ná jó'o, ngéko rá 'ùnü o d'ák'ü k'a mí ná s'ó'o k'a sídyo té'e, jênge k'a í mépji ngók'a

Yó ndíxu àjñíni dyéb'eji yë́je... yë́je së́'ñi

Núts'k'ó rí 'ä̀t'ä íjñôna k'a mí tíné'e ngéjo k'áná ñéjo 'árro rí sí'i ñembàrahüsü ch'àma cuero, rá... pára rá hés'e ch'àma cuero yá rí tjǜntjü ñaxto k'ará rá xíts'pji nú 'í'i ngéjo mbá'ìk'a rá pünk'ü ná xíts'pji né'e k'o mínà kjíjmi. À ji'ó'o rá chánsp'a 'ó ndéxi ñé'e í k'a rá t'ěnchp'e 'é'e rá ñandok'u yá ndára síngóngé'e

Nú añimale k'a rí mí tí né'egö ngéj nú... nú ngôñi porque... jùm'ü para sǐ'i, rá sí pjyó mùru k'â'a rá sí'má xôra o xë̌dyi, ñé k'a ndéri pót'ü ná ngó' para sí' nú ngûrujé ts'ák'a májo k'o sòdye k'a nája 'ùni ngéreje ngôñi para rá jñô'nu m'ǘ'b'ü ngék'o rá... rá né'e rá... nânga rá jôgü má sòdye

Yó t'ǐ'i 'éñeji 'esténóta'a pára ngéko kjáji yó t'ǐ'i

Nú sěncho 'ä̀täji yo kuájni yó ts'í tō'ō k'oná só'o' k'a ná má'k'ü ä ná 'órüji pára nàkäjneji ngék'o rá 'ät'äji nú sěncho

Nú costumbre k'a mítíñé'e íjñíni ngé jio né'me k'a ndé ríné'me mà yá gú mbáxua kanú San Mateo, k'ä̀ pjüji mbáxua pötji yó zàpjü ñěje k'a gú íjñôna í hêcheji nú sîñopjotüji yóndáxiyò téjpjeji yó mbájp'e ngé nú mbáxua k'a mí ná nójo ndé ndéxe k'a yó kjë̂'ë ts'ë má ts'ë má y'ä̀t'äji k'onú mbáxua ngéko rúmí ti né'e yá k'a nú mbáxua

Yó tǐ'i 'éñeji pa ná jéná'a mbë̌xo para söjkánú 'ób'üji ná hǔmü k'a tsí'jke ngék'o pánaji yó tò'o nú tópjü para zü'nü

K'ârí pájnagö íjñini k'a tsíjké yó tradición k'á 'ä̀t'äji ts'ájk'a k'a rí xíjmi ndájme k'a juězhiji 'ä̀t'ä séncho. 'ä̀jp'äji nú mbáxua nú patrón San Mateo ndó'o ñé'k'â'a mí jíngua mí k'â rá yó ndíxu kóyó xíji partera k'omí pjósü yó ndíxu rá dyö̌ rü. Ñé'e k'a k'éjpjeji yó p'éjm'e má mámáji m'á 'ë́je k'oyó nguáyó ti'i, dyàm'izôrá mbǜsüji a veces tóyóndíxu 'öngéjio mbáne dyará, dyára ngúsi k'a nú 'órá mí ndzüntüji írándú'u ríts'ârá dyëpji. Ts'ák'árá yájpjkja 'ǜb'üji yó ndíxu dyàk'oyà tés'eji, dyà mbé k'á poyika 'ógo pürni k'ayárá 'ǘñüji

'ät'äji míxa' pára nú mbáne mbüsi ndä́jnä pára rá zó'o

Mí jǐngua k'a íjñini büb'ü ná tëje k'a mí pájnú mbójkjimi pa mí'ä̀t'äji nú míxa, mê'eró k'a nú 'ónuji nú ts'ítë'ëje mbübü ná tándrúsí'ñe'e néhe ná ts'ímíts'ími k'a mí chū̀rü nú të'é pjòrá m'á'a dyä̀t'äji nú míxa nú mbójkjimi. Mí pá 'örü pa dyäri 'ä̀jt'ä nú jü'ü ódyàrá 'ü ná punk'ü ndájma ñeje má mézhe rá ñeje dyë'b'e. Jegí mbä'tägöji nú míxa mí pa 'orüji pa ngéko rá ñeje ñe'pje pa rá dyö't'e yó 'örü xóñi hùmü, ngéko rá sö'ö rá tujnüjio tjō'ō k'a rá mbés'e k'ará sídyo té'e. Jém'a k'â'a k'o míjingua'a jém'i pa ät'äji ó míxa

Má 'äjt'i mbáxua pöji yó... pa pjébi yó b'ízhi nú... yó violín, ná guitarra pjë́biji ndík'o pöji yó të́'ë

K'a 'ä̀t'äji nú ndū́'ū ná të́'ë, kjō̂mboji pari nú k'a rá xôt'pjü ná xôm'a eh... rá jñûmbu nú rá ngár ná mbǜjnü ñéj... ó ngíchürnü k'a rá jâs'ü ñéje yó k'o rá dyèpje ts'íchádyo k'o rá dyèjpje k'o kja yó dyè'è, dyé'e yó nguá'a ñé'e k'a nú mbǚb'ü. Nré ná jyôrüji ná xôrü kja rá xôt'pjü ná xôm'a y nú pádrino rá s'íki o té k'o rá mbös'ü rá xôrü, je gá kjáji m'a dyágo ndū́'ū ná të́'ë ná xôm'a rá xôt'pjü, dyà m'a dyágó jyâs'i dyàrá móji dyà má mógüji, rá má 'ṓs'aji k'a níts'imi yá rú ndújmi rá m'a kjâ tjō̌ra má dyôgüji. M'a dya nú nguárü rá yôrüji yá yôrü pójo yó pjámilia yó mbédyi néje rá ch'ájaji m'a rá nguár gá ch'a´jaji dya 'óji pójo y núdya m'a dyá 'áji rá ñáji ndéku mbá jókò rá ch'ája ndéje mbándéxeji, je gá kja m'a dya gú ndū́'ū ná të́'ë í jñíni ñépjá ñéjya Bṓndo m'a xí'i téjpjiji nú costumbreji, jé ga kjáji gú...

Núts'k'ójmé rí 'ä̀t'ä rí pä́sm'íjio má áñima, rí pä́sm'i nú tjṓmëch'i náraja 'íxi, rí pä́sm'í ná véladora pára 'ëji yó dy'á ndū̀'ū pá rí síji jñôna, rí pä́sm'i ñôna para säpji dyándū̀'ū pára 'àjñínobi

Hângé gá híchiji jñátjo jñátjo yó t'ǐ'i k'o kjà í t'ë'ë ndés'e m'á rá mbürü rá ñáji zòpjüji jñátjo ngéko rá xóri k'o í nú dyádyá gí s'ó'o rá 'òpjùji kjá gú ndzhörü péro dyà nà kjárü ná pǔnkü xápjü tjék'o jñátjo jñátjo hé ga xǒrüji yók'o yó t'ǐ'i gájñát'i'i

Nuts'k'óji ts'k'oji rá kjǎnajo'o rá míjmi ná jó'o

Nùjió těxi k'o rí 'ät'ä ngójmé àjñíñi ngéjo pjántëjë, ñéjo ndä̀jnä, ñeje sjèje, ñeje nú mbǚzüjü k'a xí'i yó tíxi ñéje ngáñestia, rá juéchijmé k'a mángrasi o k'angéjo mantel, ñe k'a mbájpje o k'angé ó pjósi k'o rí 'öjt'öjmé. Nú kjosü k'o pára dyát'i mbótkjézhe para nú kjézhe. Nudyà gá ngéji 'äjt'äji k'a 'upájna, k'a ñérüpájna, k'a nú tíjni mbéka k'a gú ñépájna. Dyé k'orí juéch'i ngójmé gótéxi k'o ri pézh'i k'o ri 'ä̀tjmi

Yó ngǔmü gàjñíñi ngéjo zǎ'k'ö pájmǖtji para y'ä̀t'äji yó ngǔmü

K'ârí né'egö rí bǚb'ü àjñini 'írí 'àrü zǜnk'o t'ô'o má xôra ñé'e k'a xími nú ndárëjë k'amá'a chíjkṓjtjo jângorí bǚbü jôngorí ndzùmü. Jñěm'a 'èji dyéb'e mí ná'a mbèzheje nú x'óni jumü ní ná jó'o gá jiúrü ngék'o rí né'e àjñíni

Yó tǐ'i jñék'a nápji jnátjo ngé k'a népji rá jnâtjoji

Mí píts'i góyú kíjni ná rí hā̂nda mbǜgü ngéko píts'i

Nú gó 'ùǹüji yó mbáne má yá gó mbǘrü rá ñôna k'e ná ts'ímá'gö k'a ná pízhi ñe k'a ná ts'imája má dyá gó rá ñútpjüji má yá mbó ndà'a yá ró ngó tjǐ'i k'a ndéje rá ngó'o í k'a ndéje para jòd'ga ts'ike dyé ró ngòspjiji yó ó'o í jêd'a sǐ'i k'o nú mbáne mí ndzhá'a k'e mí k'a sǐ'i, ngéko dya sódye yó mbáne à jñíñi porque dyá 'ùni ngé yá 'ùjmi o'o... O í ngéjo xë́dyi k'a 'úgi rá sǐ'i ngéts'i má ngójo sǐ'i yó mbáne jmé rá mbǘrü rá ñôna

Nú mbári sà'k'a b'ǚb'ü à jñíñi ngéjyo mbéjch'ǘjnu, ñéjyo ts'ímbéjch'ǘjnü k'a... ts'é má ró pójt'ik'o m'ézhi k'a kâ'a rá mbó'o rá mbóri nú níts'ími rá mânga pë́pji ndäjnä yó s'íño chjǚm'a, ch ǚjm'a rá pö́jp'i k'o yó s'íño, pö́'tp'iji yó ndä̂jnä ñéjyo ó candelebro k'o jângo kjâtji yó ndä̂jnä. Má dya nú zû'u nú mbáxua pjó'o... pjôji y... y... ñék'a pö́jni mbôxte k'o rá mbójyo mbéndzuma para ts'áji mândagö rá ñút'i xë́dyi jés'i sénch'o, rá dyä̀tji jñôna ngék'o jôrí o pjôxte k'o rá pjôxte. Núkjo yá b'éxk'o cada que... este... pjôjpjuji ná ñó të́'ë k'o recibigö ngék'o yó tradición por k'o pjôri à jñíñi

Tjómaji yó kjǚjnü para yä̀t'äji yó tjṓmëch'i má áñima

K'o ndá tújmüji á jñíñi ngéjo tjṓ'ō, ñéjo ndéxü, ñā̂ndā kjǘ'ü 'o'o frijole ñe ch'ám'acuero para que rá mbés'i yó të́'ë ndéxe nú kjë́'ë k'a rá síji jó xë́dyi. O rá dyä̀tji të́'ëjmé ngék'o ndá tújmüji yó tjṓ'ō dyé b'ézhi, ndéxe yó të́'ë tùjmü ná pǔnk'ü tjō̌'ō të́'ëji ná dyèje o rá jñí'i juā́jmā. K'o rá ndújmü k'o yó ndá 'ó dyá ngé ó pjâd'ü, ó ngéjo ndzhǚnü k'o rá juë̌ch'iji, pa rá xôd'üji yó juā́jmā ngék'o rá só'o rá ndújmüji, má yá gó ndújmüji a veces, este jôd'ü mbóxt'e k'o rá pjö́s'i rá tújmüji ngék'o rá nguârü sájk'ü pa dyà rá kjö̌gü yó pá'a, k'a mbés'i jé rá ndújmüji

Nutska rá má tóma ká chòma rá má tóma ngě'e 'ò'o xágu